Karazagna akanjo fitondra ndraika koa hingo handro, hainga handagno, dia misy managna maillot de bain, misy mandeha sotra foagna amizao, misy ndraika koa managna bonnet de <hesitation> baigna koa zany, atao am'loha koa zany igny a iarovany loha amin'ny <hesitation> rano, ialovany randrana, ampiasan'olona ananzy.